Hmm, waɗki huunde nde waddanta ma seyo aan hoore maa e kadi walluki ummaatoore. Mi yi'a ko huunde <hesitation> jahdoore kayre maa. Sabu so haa a wallitii ummaatoore, belɗum ɗum ummaatoore nden ananata, gila ɗon ammaa a heɓay belɗum ɗum e ɓernde maaɗa. So a yi'i a wallitii ummaatoore nden, nden kadi a heɓii belɗum ɗum e ɓernde maaɗa. <hesitation> Dow a wallita hoore maaɗa tan kadi luttuɓe ummaatoore ɓe nder ɓillaaji.